So tawi mbeɗa yiɗi renndinde ngam darnude kaakol kesol. Mi udditan to kaakol ngol ari ɗo. Mi ƴeewa deftel tinndinirgel no feewrinte. Ɗum woni mi rewa hen. Mi renndina kala ko renndineede. To fiisete fof, mi wiisa gootel fof kala to foti heedtude. Mi waɗira no haaniri ni haa huunde nde daro.